Steplanii ak in huji midaas. steplan chuma kakalaa, Aminen lila litoai, sunii wot woraane, wot guure, pepa sun ak inin wot kab pepa sun yote mal ishin biria wot woraanai, mal in wot woraane akas wot kabai huji isan akas wotkabai, won sun pepan hinlalafti duum wot woraane bare tokiit wot kabai